e kwa di ii niwa, kwa ni ii bi, kulu mndo feyo tiri bedder raya magiro ngam di taki nira <hesitation> mauroman lohorladi di endi nira, di endi nira, di mouni nira so hai yogo anganjwari kulu mndi taki nira